أفظل مكالمة عندي المكالمة الهاتفية، نجدر نتواصل فيها أكتر بالأحاسيس والنبرة بشكل أوضح، لكن الرسائل أحيانا ما تعكسش المشاعر بشكل وبدجة مع أحيانا إنه إنت بتوضح شي <hesitation> ما توصلش لك الرسالة زي ما إنت تحدد بالمكالمة الهاتفية <hesitation> توصلك بالصوت بالمشاعر تحأول إنه تفهم الطرف الآخر وحتى هو يفهمك أكتر.